मैं एक हफ्ता मं कम स कम सौ ईमेल भेजूं, क्यूंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जिंनै मैंनै नये प्रोडक्ट्स के बारे मं ईमेल के जरिए समझाणा पड़ता है। निजी ईमेल मैं ज्यादा नहीं भेजूं, मुश्किल स पांच -दस ।